أعتقد أن الحكومات لازم توازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة، النمو الإقتصادي مهم لتحسين مستوى معيشة الناس وتوفير فرص عمل، لكن إذا أهملنا البيئة ممكن نعاني من مشاكل كبيرة مثل التلوث وتغير المناخ، الحفاظ على البيئة مو بس واجب بل كمان يساهم في الإستدامة الإقتصادية على المدى الطويل، يعني إذا استثمرنا في الطاقة المتجددة وحافظنا على الموارد الطبيعية نقدر نوصل بطريقة صحية للاجيال.